تعلمت نعوم في البحر ونركب في البيكالا ملي كنت صغيره وكان عندي تقريبا ست سنين ولا سبعة ماخدتش وقت بزاف باش نتعلم يعني واحد تقريبا شهر ولا شهرين وكانت واحد التجربة لي زوينة حيت تعلمت ديك الساعات بالنسبة لي كانت واحد الحاجات جديدة وكانت كندوز بها الوقت. وكنت ديما كنكون فرحانة